Papagoiq ummaq sääntseq, no noid um suurõmbit ja vähämbit muidoki, mul hindäl ummaq kotoh näütüses viirpapagoiq, a nä ummaq sääntseq, kedä and kõnõlõma oppiq. Et <hesitation> tegeväq helle perrä. Muido ummaq sääntseq rõõmsamiilseq tsirgukõsõq, kotoh eläseq, kodotsirguq. Kuiki näütüses viirpapagoiq ummaq periselt Austraaliast peri.